Ka wite buena de lollichi na lo ka wile kara be kara be llo ko kapsu nadika ka gok eila napxiko neptama nex nadika ne ka cho nekabiko la kara beka be maxoku kawe llosh nadika kara runkan bale pues bibi kon wale tupxu para xunkan won wale lo di kolor tobxo tobxo lela tun wwia wale to bxu na to bxele wala wala na tub wa loi santo to bxuo wa lellia wuo wa lluo bi kochen kwen tez xna' diika' lo de michi beo ka wi bichela la bi kawi ka wito loi tis worena na wichino no michi ko wona onto warai diokunna saaba orion kunei o na karbunna > o xna' diika' lor bi labo o xingo ti labo xaxe na gok di ox te xinble ka bxen ba lia kabrawo xe xe ble ble chen xna' diika' tama wale ka wi lei lo xichi nale dan tamalei ries la tu tu familia tengate nadika ka rian tamana no xikwida ka biru xkwillun pues lin xin xinaka rutero kalo llun ladika rdamo len len xakwi le bene ka witenka gonle na wun na le xichi richi chawilo